үйретті ма сені сұхбат беруге әлде өзің кішкентай кезіңнен осындай сөйлеп қалғансың
ах қолым күйіп кетті ғой
не қай жері енді күн жаққа отырғызып қойған жоқпыз ба біз
а ержан ғой ержан максиммін ғой
таныватсыр қызық иә
бәрі ойлап қалатын ол кезде мына бала плюспен айтып жатыр ма мынау не минус пе әлде плюс пе деп
мұнда балалар жаман төбелеседі екен жаман не қылады төбелеседі төбелеседі
шығасың ба деді бір бала давай дедім да өзі де қорқып қалды бірақ
ауызым күйіп қалды ғой ойбой ішіп ал суыңды
ааа ұйкым келіп тұрғаны
арманшыл баламын шолпандай жап жарық сенің жұлдызың боламын
шапалақ ұрайын десем қолым рульде отыр сондықтан да өзіме ұрып қояйын
сәлем достар бұл желмая интернет жобасы
менің аты жөнім данияр есен
ал енді бүгінгі менің қонағым менің жолсерігім жолаушым елімізге аты қазір танылып үлгерген
ы ресейде өткен голос ы байқауының жеңімпазы жүлдегері республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты жас талантты әнші ержан максим
ержан қайырлы күн қайырлы күн

ммм көңіл күй керемет
сен қазір ы каникулдасың ғой иә иә каникулда
өзің туралы айтып берші бірінші қай жылғысың жасың нешеде қай жерде туып өстің
алдымен алдымен енді сені көрермендер жақсы таниды ғой бірақ дегенмен де сенің өміріңді көбісі әлі біле бермейді білмейді мхм
интернетте де кейбір жер жазып жатады бірінші январь деп менің туған күнім мхм
менің өзімнің ы туылған ы күнім ы алтыншы қыркүйек ыыы алтыншы қыркүйек ы екі мың жетінші жылғымын
екі мың жетінші жылғы сонда сенің жасың нешеде он бірде он бірде
ы осы жылы ы осы алтыншы қыркүйекте он екі жасқа толамын
ал енді ержан ал максим деген бұл ы сенің әкеңнің әкесі ме жоқ әлде әкеңнің әкесінің әкелері ме атаң ғой сенің
менің і иә өзімнің атам менің әкемнің әкесінің аты мхм максим
бір интервьюда м мамаң негізгі шын аты мақсым деп айтты осыны айтып берші сен
мама айтып қалған ғой
абайсызда айтып қойған ба абайсызда айтып қойған негізі мақсым емес негізі мақсым емес максим максим иә
мамаң сол интервьюдан кейін ы мақсим ата мамаңа сөйлепті иә иә
мамаға айтты менің атым максим болып қала ма солай болып қалады деді ммм түсінікті түсінікті
өйткені ержан сен ең алғаш осы ы сахнаға шыққан кезде голостан көрдік сол кезде шыққан кезде ержан максим деген кезде біз ойладық
метис пе жоқ әлде орыс па орыс па басқа ұлт өкілі ме деп ойладық
сөйтсек қазақтың қара домалақ баласы екенсің иә ержан маским
жалпы әнді сен бір интервьюыңда айттың үш төрт жасыңнан бастап айта бастадың деп иә сол рас па
әрине мен бірінші екі жасымда өзімнің кәдімгідей тілім шықты
екі жаста сен сөйлей бастадың иә
және де үш жасымда мен ол кезде қайрат нұртас ағамның шығып кезі мхм ыыы сол кезде ей қарындас деген әнін тыңдайтынмын
ей қарындас иә иә иә иә иә
сол әнді ең алғаш сен тыңдадың иә есіңде қалды иә иә
сосын ы сол әнді біз папа күнде кәдімгі ыыы моншаға баратынбыз мхм
ыыы папаңмен бірге моншаға барған кезде сол әнді айтып жүреміз және де сол біз очередьте отырғанда адамдар маған таңғалатын мхм бұл қандай бала деп
кәдімгі моншаның ішінде ән айта беретінсің иә
моншаның ішінде бақырып ән айтатынмын
бәрі ойлап қалатын ол кезде мына бала плюспен айтып жатыр ма мынау не минус пе әлде плюс пе деп мхм
сосын ы бәрі солай таңғалатын да менің анам айтатын ы жоқ бұл минуспен айтып тұр ғой десем қой мүмкін емес дейтін бәрі маған
сол кездің өзінде сен жұртты ыыы таңғалдырып келіпсің
иә ол кезде мен әрине қанша бес жасымда болдым бес жаста едің
сүйемін елімді сүйемін көк майса белімді сүйемін сарыарқа сарқырап өзені балқұрақ жерімді сүйемін
арманшыл баламын туған ел шолпандай жап жарық сенің жұлдызың боламын
бәрекелді бәрекелді енді ы мынау голос байқауында сен ән орындап жатқан кезде ыыы стакан жарылды

оны әрине сен байқаған жоқсың иә сахнада тұрып
сахнада тұрып мен ы байқаған жоқпын ы және де өзім ыыы сол өзім қарадым сол видеоны
ал сол видеоны өзің көрдің таңғалдым кейін көрдім мхм ол запись болған
ыыы сол кезде өзім де таңғалып мынау не деген стакан деп
сосын қарасам бітті сол концерттің бәрі енді инстаграмда қарасам стакан сынды стакан сынды
сәкен аға салды ыыы көптеген ыыы әншілер салды мхм ыыы соған ыыы қатты таңғалдым
сосын ойладым ол өтірік шығар деп мхм ы
сосын мен барып сұрадым ыыы өзінің ы режиссер оператор организаторлардан мхм продюсерлерден бұл шын ба өтірік пе деп
әрине шын деді маған мхм ол шын болып шықты
димаш ағаң не дейді қандай ақыл кеңесін береді саған
димаш аға маған әрдайым айтатын сөзі әрдайым қарапайым бол дейді әрдайым ы осыңдай ыыы осы қазақстанның туын әлемге көтеріп
ыыы және де ы арасында мені бауырсақ дейді және де кездескен кезде қысады ғой мені қатты
панда сияқты панда сияқты дейді еще сосын ішім ауыратын қатты қысады
қатты қысатын ба еді димаш ағаң

сені еркелетеді ғой димаш ағаң иә еркелетеді
иә қазір димаш ағаң ы неде бізді осы интернетте бізді көріп отырса димаш ағаңа да қол бұлғап қой енді
сәлеметсіз бе димаш аға қалыңыз қалай
жақсы енді ы сонымен қатар ыыы мынау ресей эстрадасының примадоннасы алла борисқызы пугачевамен де кездесуге мүмкіндік болды да ол қалай болды
енді бүкіл ресейдің әншілерінің өздерінің қолы жете алмай жүрген сондай бір жұлдызбен кездесудің бағы сәті бұйырды саған
иә біз бірінші ыыы мені осы келесі күні осы финалдан кейін бізді шақырды
енді алла апайың саған қандай сыйлық берді
алла апа маған мынадай сыйлық берді ғой а мынандай жұлдыз ааа бұл алтын ба
алтын қандай керемет сосын мына іште а деген күміспен жасалған
а деген күміспен жасалған мойныңа тағып жүр екенсің ғой бойтұмар ретінде иә бәрекелді
ы менің мамам айтады ей ондайды неге тағасың деп и енді жарайды енді алла апаң енді айтады
сосын ы кісілер айтады да алтын ғой анау ержан тақпа дейді сосын ы жоғалтып аларсың дейді
ы үйге қойып қойсайшы дейді мама маған мхм сосын кейбір адамдар айтатын ііі көп кісі мамаға жоқ тұра берсін көз тимейді дейді
енді алла апаң енді ол кісінің жеткен жетістігі көп қой иә өте көп ержан өте көп сондықтан да менің ойымша артық болмайды деп ойлаймын иә
бір қыз бар маралдыда табиғат берген екен күн мен айын
мұратқа іздеген жан бәрі жетпес дариға ай арманым көп не қылайын

браво браво браво бәрекелді
ал енді ержан сен ы осы голос байқауына қатысып келгеннен кейін мынау қазіргі нұр сұлтан қаласынаң әкімі бұрын мына батыс облысының әкімі болған
көлгінов мырза өзіңді жеке қабылдап сый сияпат жасады солай ғой иә
иә ыыы қандай сыйлық берді айтшы жалпы кездесу қалай болды сол туралы айтып берсең
өте керемет болды біздің орал қаласының әкімі алтай көлгінов ағам өте сондай қарапайым сондай бір керемет азамат иә бір керемет азамат
і сосын маған сол кезде маған анама ы гүлін сыйлап маған ы домбырасын сыйлап мхм ы және де ы маған телефон сыйлады ммм айфон х сыйлады жақсы
қазір соны ұстап жүрсің ғой иә иә ааа қазір ііі басқа телефон ұстап жүрмін мхм
бірақ енді бергенін ұмытпаймын ғой ешқашан да
әрине ол телефон сенің үйіңде иә үлкен сыйлықтардың бірі болып тұрғаны сөзсіз тұр иә
сосын ыыы сол ағам осы бір екі күнде ыыы ол кезде мен лұқпан ағаммен дайындалып жатқанда ы алтай ағам астана қаласының әкімі болды деп жатыр
сосын мен таңғалып сол кезде қуанып ы мама папаға звондап мхм ыыы сосын бір ресторннға барып сол ағам үшін жудық ммм қуандық
ы сосын енді бір екі үш күнде ы кіріп қалатын шығармыз деп ойлаймын
барып кіріп амандасып амандасып рахметімізді айтып
ы енді шын жүректен алтай аға сізді құттықтаймын нұр сұлтан қаласының нұр сұлтан қаласының әкімі болуыңызбен шын жүректен ы сізге көп көп рахмет
осындай сыйлығыңызға және де орал осындай ұмытпас көптеген нәрселеріңізді ыыы істеп жатқаныңызға көп көп рахмет
ал енді негізгі оқиғаға көшейік мхм
ол ыыы м бұйыртса жиырма сегізінші маусым күні өзіңнің жеке шығармашылық концерт
мынау қазақстан орталық концерт залыңда ғой иә цкз цкз қазастанда
ал енді осы концертке ы өтуіне мұрындық болған түрткі болған арыстанбек мұхамедиұлы ағамыз иә
ы жалпы концертке дайындық қалай болып жатыр енді
ыыы енді осы қазіргі ы концертке дайындық жақсы әзірше
көптеген әндер көптеген әншілер және де ы оркестрлер бірге дайындалудамыз мхм
және де осы тағы да кеше ғана ы сол ы ақтоты апамыз мхм спорт және де мәдениет ы мәдениет және спорт министрі болып жатыр
шын жүректен сізді құттықтаймын ол апамыз да өте керемет апай
жаңағыдай айта кеткендей өте маған қатты ұнады бірақ өте күшті апай мхм
жақсы ал енді осы сенің концертіңе өзінің инстаграм парақшасында ы максим галкин міндетті түрде келемін ержан мен сені қолдаймын деген өзінің бір ы жазбасын қалдырып еді
енді ы максим галкин иә иә максим ағаңмен хабарласып тұратын шығарсың
ы максим ағаның нөмірін білмеймін мен енді алып алу керек аха
арасында звондап тұру керек деп ойлаймын мхм
ол кісі де саған көп өзінің қолдауын көрсетті қолдауын көрсетті көмегін көрсетті иә мхм
ы және де ыыы сол отбасымен маған болеть етті деп ойлаймын мхм өте керемет ағай тоже
өткенде музтв да кездесіп қалып ы өзімнің сол шақырту билетімді концертке ағама бердім мхм
иә музтв дан да өзіңді көрдік
сол музтв ның ыыы сыйлық беру рәсімінде өзіңді көріп төбеміз көкке екі елі жетпей қалғаны рас
ал ержан батыр концертің жақсы өтсін рахмет ыыы
осы қазақ елінің мақтанышы болып жүре бер қазақ елін бүкіл әлемге танытып жүре бер әумин
димаш ағаңның жолын берсін деймін тілегіміз келеді
енді концерттің алдында алтын уақытыңды бөлгеніңе рахмет енді
енді қазір дайындық жұмыстары қызу жүріп жатыр бірақ соған қарамастан біздің ыыы бағдарламамызға жобамызға уақыт бөліп сұхбат сұхбатқа келіскеніңе алғысымызды білдіреміз рахмет
ержан максим жас әнші талантты әнші бүгін біздің бүгін бізде қонақта болды
бұл желмая интернет жобасы
бізге тіркелуді ұмытпаңыздар және лайк басуды ұмытпаңыздар
астына комментарий қалдырыңыздар және де подписывать етіңіздер міндетті түрде
ал енді мне сіздермен біз сіздермен келесі бағдарламаға дейін қоштасамыз
келесі кездескенше аман сау болыңыздар